Diwiliin ma bânwomna bommu gi ma bingaanda bommu a gbitig ma. Hee, gjóondu, wii tingani nyaate gjóondu baso gaatu wi gaade gtuugi gwoda, gjóondu. Ndu uyaa mo, diwiliin bii bsu bo, bsu ma biñaŋ ma nɓas bo, unan yaa diwiliin wii bta ma binyaa bembe, bigaa byaa, turnusol, ndi uñín mo be, dwiliin be, wii bsu bo, ujóondu. Iyoo, hatíde gin gébelen wee ma, golla gaaj gtuugi gi ma, glígiri ngi gtuuge, gina diwliin ma. Dong gembe gjóondi ngi gii turnusoli ma nyaa bembe ngi wii bsu bo, we jóondu. Han bjéŋ ma banñína bommu, bjéŋ ma bgí yaanti mo diwiliin, bjéŋ bommu bgi yaanti diwilin, ubiiŧa. Dong gee ma gdúba, gii ggí, gii ggaadi gsúmli gwoda. Wili uwodi lon, lon, lon, lon hala mmada yaa hee mom, wi ma nwomim bommu uŧubu ndaani, yaa gwil gsoonji ma bintúm bembe, wi ma tíngani so uŧub. Nŧubna fembe, fmaaf gí fmaaf sów, fmaa wi tínga uti mada húra diwiliin, he diwiliin wele, wee gí habo, uben diwiliin wele we yoof wele léba. Bari ndi jali bijetig mo, nñínig mo, tita gtuug gi ma foloŋ gii ggí gwoda, gta ma fana nñaa diwiliin ma fana gñóbu a mo bâginan bommu, gñób ndaani nyo;